Memang anggo songon panganan nau boto, sada anggo na jeges nai memang tarutungi, anggo tarutung memang i pangan sesuai <hesitation> inda tarlobi lobi bisa mambaen iba na binoto niba jadi <hesitation> sehat tu badan niba, te anggo molo bahat tu pangan songon tarutung i ima bisa mambaen iba mabuk harana songon tarutung i kan anggo tarbahat tu adong? Kandungan ni alkohol nai, ima nasakali jungada, dompak musing tarutung i tu huta an dompak mulak tu huta an, ima i pangan tarutung i malobi tu au pangan ma <hesitation> tolu <hesitation> aha isi! Tolu tarutung i ibaen dope tambana dot ahai isi dohot sipuluti. Memang idokon na tua tua i anggo aha, ulang ma bahat tu mangan tarutung dot sipulut i bisa mambaen mancit bitua dohot poning ulu niba! Te ambaen naso ahai nga tartahan iba na mangan tarutungi i pangan lobi sian aha nai! Tolu tarpangan iba, dungi ima na tar <hesitation> aha i, na tar dapoti tarutung i, akhirna mancit bitua niba dot poning ulu niba harani na bahat tu i! Akhirna i dokon na tua i <hesitation> i dokon ma. Minum aek na- minum aek i sian aha ni tarutung i, sian dakka ni tarutu- sian tarutung i langsung i baen aekna disi, dungi dung i inum i idokon na tua tua ma modom sampe manyogot dung manyogot ni ari i na <hesitation> inda na aha be, inda na mancit be bitua niba inda na poning be ulu niba! Anggo songon di ita an selain tarutung, adong juo laccat guarna anggo songon laccat i anggo saro di <hesitation> indonesia nai ima guarna duku i, nasakali jungada! I pangan na bahat tu juo ipe na mambaen mancit bitua! Dung <hesitation> idokon na ahai natobang i ido <hesitation> kon ia. anggo mangan laccat i inda tola sebelum mangan indahan iba parjolo. Sapa <hesitation> dung ipangan iba aha i indahan i baru tola ma mangan laccat i nggo inda i pangan jolo indahan i! Tu bituai idokon na tuai mancit bitua niba ima tong! Terjadian ma tudiri niba sendiri mangan laccat i inda pe mangan manyogot- manyogoti mangan indahan manyogoti ima mancit bitua niba.